أول خدا ليا كانت نادل في مطعم صغير, في البدايا كانت شويا صعيبا, وخاصة مع كثرة الزبائن وضغط الخدما, أما مع الوقت تعلمت كيفاش نتعامل مع الزبون, وكيفاش ننجم نتصرف في الوقت, ونتحكم فيه أكثر, وفالآخر استمتعت بيها, على خاطرني نحب الخدما هذي, علمتني برشا الصبر, وكيفاش نتحمل المسؤوليا, وزادت برشا ن مهارتي في التواصل مع الناس.